Për mua qi diskurs ngë ka ndutu sensu, përçë nga ë klëmshë, duket klëmshë është i bardhë, pihet, pranë nga ngë vjen ka një animall, ka lopja, ka dhia, mua ngë më nteresar, isht një diskurs semanticu pa sensu.